मका जे केकस खबर असात ते म्हुटल्यार चेरी केक, फुल चॉकलेट केक, क्रीम केक, चोको लावा। पयनापल फ्लेव्हर केक, मँगो फ्लेव्हर केक पण ह्यी जी केक असा त कमी प्रमाणान मळ्ता। तसच केकस वेग तसहेच नॉनवेज असतात।